أول وظيفة اشتغلتها كانت مساعدة طبيب أسنان، <hesitation> صراحةً ما كانت تجربة مرة كويسة يعني، صحيح إني استفدت من الدكتور أعطاني معلومات شوية، ولكن <hesitation> كانت متعبة جسدياً لأنه الدوام كان يعني ساعات مرة طويلة، وكنت بس واقفة على رجلي طول اليوم <hesitation> وما كان في راحة مرة، وال- والمرضى كانوا يعني كثيرين، فهي كانت تجربة يعني مفيدة ولكن متعبة.